Azafady mba miavia atoy rehe mba hamboatsy ty vy nay ty fa mitete le rano ato. Lasa mandolo ty tragnonay toy.